Akë oy animal aáx mët's kë tyam je'e ukë tyam chid pero madyë mas t'sojpyë yë chid porque këxë animal unk yë chyuch y t'suk, t'suk at'sëkëbyë yë.